Агар ба ман интихоб диҳанд: рафтан ба консерт ё ба бозии варзиш, ман бешубҳа консертро интихоб мекунам. Барои ман, консерт ин на танҳо шунидани мусиқӣ аст, балки таҷрибаи эҳсосӣ ва рӯҳонист. Вақте ки ман дар консерт ҳастам, ман худро як қисми энергия ва ҳисси умумии ҷамъият ҳис мекунам. Мусиқӣ метавонад бо садо, бо овоз, бо рӯшноӣ ва бо муҳити зинда дилро такон диҳад.